Shilala. Viviri viraga, vinne, viranu visasava, saba, munane, tisa. Rikomi, rikomi na shilala, rikomi na viviri, rikomi na vivaga, rikomi na vinne, rikomi na viranu, rikoni na viavasava, rikomi na saba, rikomi namunane, rikomi na tisa, shirini.